He, tíw we, a bboorin tíw, ŧagin wi ma gii talanŧi habe ndaani. Baso anyo, ndu uto gí ngi tíw, tíw ma húri yaa mbolo uɓaana gjif. Uu tim mada túmna hala ma húrin yaa, wi madana wundi gleey, nduu tti giti gwili mahúri yaa bâa gaadna mo, a feri gilee mo. Bto gi ma bintuug bo janli firigo, uben golla gaaj, gima nyaa be, gi ma nyaa be galas binyaa gojilator. Mee nyo gee gitilile, ndu ugí ngi tíw, ndu ugí yaa uu tuu mada sówna, ungu súut, unan wi to laga, biyaa bilaga atéda, hana bbuŧi mñaan ma, golla ngi too mo hana glee gsibi, glee ghabi. Unbiiŧa halooli mo beg ngu lag mo, suwa binluɓi gjoole haj, btúnda bembe bee bi, bee bi nbesi gyíhi, gyíŧi bigolla. Ubiiŧa dong, ŧagin tíw ma, gi yeen, mada yaa giyeen nsibi. Iyoo, bamba bi mmada gédna, bawo bâana, wilaa ggitile hala ma húri yaa ndi bigiti mo tíw hemma unto wi túmna, hanu wi mada yaa ngi hú ma gleey. Mee, a mo bâginan bo, hee bâyuutina feri ma. Mbolo hal gí ngi tíw, agí ngi hú ma andembe bdiinde, agí ngi hú ma haj bdiinde, bari we wéeti. Njali ma wi raa nan ujanga gaa wii tti ha ga hamma du, uu tti han mada ga hamma. We jondi ngi tíw ma huí yaa wi yaa glee gsibi, blaganaŧ ngi tíw ma húri yaa wi yaa suŋin bdiinde a frigo ge jóodu. Ubiiŧa boli mo a gembe, fana gmadana númu, hee saagu wolo. Wee tínga, tíw we, gilaga wi ma wi boonji ndaani wi janga dosa wi ma tíngani gsaam gembe ginan waajile, wina tiẃ ma; Wee mida boonja a tíw, me mo ndu unñín mo njali ma ungiti ngi wi ma doroŋ ungaŧi mo hamma unñaa bà wi, uu ttin lagale, wédi ma dos, hamma binwomi wi. We fana ngitin núm mo saagu wolo a liitin biñaŋ ma.